الخدمة اللي ما نجمش نكون سمحة فيها ولازم آ تفسد هي إني نتعامل مع العباد، أنا بصراحة صحيح إجتماعية ونحب العباد وكل، أما في الخدمة ما نحبش يعنى ما نحبش نتعامل مع حتى واحد نحب نكون بين-بين روحي، وإلا عندى تاشات معروفين نخدمهم وكاهو، أما بيش نبقى نستنى في فلان عمل وفلان جد وهذاك نبقى نهب وننسى الخدمة دو باش تفسد.